Toetra anagna dauphin-gna zany an, <hesitation> dauphin-gna alaonga zany a tia mifandre amin'ny olo, dauphin-gna koà sy minan'olo fa izy azany magnavotr'olo zegny hoe <hesitation> raha ohatra hoe dila an-dranomasina igny anao de ka mifanena amina dauphin de avotra saomantsara anao an, de dauphin koà <hesitation> izy a <hesitation> tia olo.